أصلو كده في ناس نجيضين ومدردحين وناس حوبات محيل يتخدوا بيعرفوا يتصرفوا في بحلحلو المواضيع تلقى الناس أول ما تحصل ليه ربكة يجوا عليهم يجيهم مغروضين وهم بيقضوا الغرض أصلو ما بيتلفتوا